Ya <hesitation> karaha antsika ôlogno koa biby managna fô mitempo zany, môra hay foagna kaofa i- <hesitation> mala- misy raha malahelo karaha zany ôhatra edy ômby kôa nandraha popohonao popohonao vao mahita kobay izy efa milefa, karaha zany.